न्यूजीलैंड में वैसे ते कउनो खास धर्म के पालन नाहीं कइल जाला। ए कहल जा सकेला कि उहाँ कउनो धर्म नहीं होला लेकिन फिर भी इसाई धर्म अधिक होला। <noise> न्यूजीलैंड के पारंपरिक भोजन में मांस जैसे मछली, <noise> चिकन, भेड़ के बच्चा और सुअर के मांस सम्मिलित बा। साथ में सब्जी जैसे आलू, <noise> कद्दू, गोभी आदि भी सम्मिलित बा। इहाँ के मनई <hesitation> इहाँ के मनईन के बोली तीखी अंग्रेजी होले और एकरे साथ ई लोग लंबी दूरी के यात्रा कइल पसंद करेला। <noise> न्यूजीलैंड के पूरी तरह से शहरी जीवन ओकर खास बनावेला। न्यूजीलैंड के संस्कृति के बारे में हम एतने जानीला।